Diin, rab, bi̱raab, bi̱nnaar, bi̱nnu̱ng, burkuun, burbeer, farfada, ti̱rkamo̱, ko̱mo̱, sher diin, sher rab, sher bi̱raab, sher bi̱nnaar, sher bi̱nnu̱ng, sher burkuun, sher burbeer, sher farfada, sher ti̱rkamo̱, ko̱mo̱ rab, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m bi̱raab, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamoo̱, ko̱o̱m bi̱nnaar, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m bi̱nnu̱ng, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m burkuun, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m burbeer. na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m farfada na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, ko̱o̱m ti̱rkamo̱, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun. na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n, wo̱n na diin, wo̱n na rab, wo̱n na bi̱raab, wo̱n na bi̱nnaar, wo̱n na bi̱nnu̱ng, wo̱n na burkuun, wo̱n na burbeer, wo̱n na farfada, wo̱n na ti̱rkamo̱, wo̱n na- ko̱mo̱, wo̱n na- ko̱mo̱, ko̱mo̱ rab, wo̱n na ko̱mo̱ rab, wo̱n na ko̱o̱m bi̱nnaar, wo̱n na ko̱o̱m bi̱nnu̱ng, wo̱n na ko̱o̱m burkn, wo̱n na ko̱o̱m burbeer, wo̱n na kom farfada, wo̱n na ko̱o̱m ti̱rkamo̱, ko̱o̱m farfada, wo̱n na- wo̱n na ti̱rkamo̱, bini diin, wo̱n rab, wo̱n bi̱raab. Wo̱n bi̱nnaar, wo̱n bi̱nnu̱ng, wo̱n burkuun, wo̱n burbeer wo̱n farfada, wo̱n ti̱rkamo̱, ko̱o̱m- ko̱o̱m ti̱rkamo̱, wo̱n bi̱raab na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n bi̱nnaar, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n bi̱nnu̱ng, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n burkuun, na diin na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n burbeer, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n farfada, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun, na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, wo̱n ti̱rkamo̱, na diin, na rab, na bi̱raab, na bi̱nnaar, na bi̱nnu̱ng, na burkuun na burbeer, na farfada, na ti̱rkamo̱, bini diin.